Ny ahy aloha an, ny alika no tiako kokoa satria mahafinaritra ry zareo, mora miraki-po an, tia milalao an, tsy miavona. Dia izay no tena itiavako ny alika. Tsy toy ny saka hoe ny saka miavonavona, tsy dia mihetsiketsika firy fa milamindamina loatra.